Ehee, nadoa mchele wangu naupeta, nikaghenda kuhete nausagua, nikabinda kuusagua nakuna nazi zangu, nachuja nazi zangu tui dangu dakutosha. Nasunta mchele wangu, nagea vikoi basii iibia daseukaa, mchele uda ukabinda kulea nakoroga, nkakoroga mchele uda kwahikutana wali. Wali wa nazi ni mtana sana kuliko hata wamavuta, maana wamavuta nao nindima yake ni dodo. Kabinda kubadika ukau doa mavuta ukakupu wawagea mcheye ukabinda kugea huo mcheye waseuka na mafuta, ubwabwa wako ukaula kautama. Hivi ubwabwa wa nazi, aah! ubwabwa wa nazi bwana ni mtana. Wemana sisi wafu wauku Tanga, tapenda sana ubwabwa wa nazi wamafuta katiupenda.